مم <hesitation> راح أقدم طبق المعكرونة بكرات اللحم الحارة مع صلصة الطماطم الطازجة، والسبب أن الطبق هذا يجمع بين النكهات الغنية والمكرونات الطازجة، وهو محبوب عند الناس الكرات اللحم أجهزها بتوابل مميزة تعطي طعم رائع ، والصلصة مصنوعة من طماطم طازجة مع شوي بقدونس وريحان، <hesitation> والطعم رح يخلي الكل يطلب زيادة.